Secund mi a dipend da l'ucaziun, a ie sicürament ese utimista al e 'na coza bela, 'na coza bin faita, esi pesimisti, a i n'a ie dë persun-e che mi cunosu ch'a sun pesimiste al cento per cento comuncue, a dipend secund mi a dipend da l'ucaziun, se a ie l'ucaziun che deve esi pesimista t'le ses se no venta ese puzitìu